Este takan tanda kuenta indene nuu uun ke clavo pimienta, kenuu comida iin nani kuenta comida kuenta ke kuenta unani kuenta clavojan, ke pimienta, ke comino ke takaya kuntandu ndavaxu comida indaxu comida kua ñunruu ke cuenta ya'á, ya'á huajillo kua nanduu ndavaxu kuenta comida moli nani comida kuanña ñunru inka ya'á kuii ñandava comida kuenta kenuu takua yetuu, ya'a kuenta arbolito nadavaxu cha'a, kuan ya'a yetuu chi ya'a kuenta huajillo janduu kuenta unka ya'á nani chi kuenta ya'á arbolito jan ya'á ya'á kuii ya nunduya tadii inkua taka ku tununu comida kua, kua taka ya'á an uu takuni ya'á keinani ya'á ya'á ndute kachuu ya'a ndotandito kue ndacharó ya'á jan nduu kachiro cebolla jan ndakeru tuu kue kuechi ndakenro ñuu ndakero ndoko kenru iin nani ya'a nruján.